félagsmálaráðherra stendur með nýjum forstjóra Vinnueftirlitsins og segir ólguna þar stafa af breytingum sem hún var skipuð til að ná í gegn öryggissveitir í Írak skutu á mótmælendur í Bagdad í dag og minnst fimm hafa látist tugir eru særðir eftir daginn en mótmælin standa enn yfir rektor Háskóla Íslands hugnast ekki að taka upp inntökupróf eða fjöldatakmarkanir við deildir skólans líkt og atvinnulífsins leggja til hann segir vandann liggja í undirfjármögnun en ekki fjölda nemenda gríðarstór

á Skaga hrundi um helgina sem áður stóð nærri fimm metra út frá bjargbrúninni er nú um tuttugu metra hár haugur af grjóti í fjörunni

verktakar hafa staðið í ströngu við að koma ljósleiðara og rafstreng til Mjóafjarðar eftir miklar rigningar breyttist lagnaleiðin í drullusvað segir nýjan forstjóra Vinnueftirlitsins hafa fullt umboð til að stokka upp hjá stofnuninni breytingar geti haft í för með sér ólgu en þær séu hollar hanna Gunnsteinsdóttir tók við forstjórataumunum hjá Vinnueftirlitinu um áramót og tók strax til við að gera breytingar meðal annars á störfum og þar með starfskjörum síðan hefur ríkt talsverð ólga hjá stofnuninni eins og fréttastofa sagði frá um helgina

félagsmálaráðherra segist hafa heyrt af

er að ganga í gegnum ákveðnar breytingar og þegar slíkar breytingar eru í gangi þá getur það oft haft í för með sér svona hluti og ég held að það sé bara mjög hollt fyrir ríkisstofnanir almennt að vera tilbúnar til að fara í slíkar breytingar og hún hefur algjörlega mitt umboð til að fylgja því eftir og ég held að það væri heppilegra að sjá

hver staðan verður þarna að ári liðnu Ásmundur skipaði Hönnu forstjóra án auglýsingar í samræmi við lög um að færa megi til embættismenn innan stjórnkerfisins hún var áður skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu

meðal annars til þess að fá þennan umrædda forstjóra til þess að koma í Vinnueftirlitið vegna þekkingar sinnar á málaflokknum og

til þess að ráðast í ákveðnar breytingar og uppstokkun þar inni spurður hvort það hefði verið til þess fallið að draga úr ólgunni að fara í gegnum ítarlega ráðningarferli ítrekar Ásmundur að hann styðji Hönnu og hennar störf nýleg könnun sýndi fram á að fjórðungur starfsmanna Vinnueftirlitsins hefði upplifað einelti í starfi og átta prósent ofbeldi þá hefur stofnunin sem á að fylgjast með því að hlutir séu í lagi hjá öðrum fyrirtækjum og stofnunum ítrekað verið nálægt botninum í könnunum á stofnun ársins það er auðvitað þess vegna sem verið er meðal annars að ráðast í þessar breytingar vegna þess að Vinnueftirlitið hefur

lágt í ákveðinn tíma við viljum sjá ákveðnar breytingar þarna inni gera stofnunina skilvirkari og fá meiri slagkraft í þetta þess vegna treysti ég núverandi forstjóra í þeirri vinnu sem hún er með í gangi til að ná slíku fram en það er erfitt að meta það

á meðan þú ert í miðjum breytingum en eins og staðan er akkúrat núna

telurðu að Vinnueftirlitið geti

neinar upplýsingar um að svo sé ekki þannig að þú sérð enga ástæðu til að grípa á einhvern hátt inn í þetta að svo komnu máli

að svo stöddu þá er það bara þannig að forstjóri Vinnueftirlitsins hefur fullt umboð til þess að ráðast í ákveðnar breytingar þarna innanhúss hún

að gera það og sá sem hér stendur styður hana til þess

minnst fimm hafa látist og tugir særst í Bagdad í Írak þar sem fjölmenn mótmæli voru í dag

mættu hörðum viðbrögðum öryggissveita tvennum sögum fer af atburðum í Írak þessa dagana stjórnvöld vilja ekki kannast við dauðsföll í höfuðborginni í dag en fjöldi miðla hefur eftir sjónarvottum að nokkrir mótmælendur hafi fallið í skothríð öryggissveita heimildum ber ekki saman

um hversu mörg eru særð eru allt frá hátt í þrjátíu og upp í rúmlega sextíu á meðal þeirra eru bæði mótmælendur og liðsmenn öryggissveita myndatökumaður Reuters sá meðal annars einn mótmælanda skotinn til bana í dag al Jazeera greinir frá því að hinir særðu hafi meðal annars skotsár á höfði og í andliti í gærkvöld létust þrír í borginni þegar mótmælendur reyndu að brjóta sér leið inn í íranska sendiráðið þar í borg þar gripu öryggissveitir einnig til skotvopna en sögðust einungis hafa skotið út í loftið yfir tvö hundruð og fimmtíu manns hafa látist frá því mótmælin hófust í byrjun október fólkið krefst

og sakar yfirvöld um spillingu mótmælendur benda á að þótt landið sé ríkt af olíu lifi stór hluti landsmanna undir fátæktarmörkum og hafi takmarkaðan

aðgang að vatni heilbrigðisþjónustu menntun og rafmagni ef Ísland á að standast norrænan samanburð þarf að auka aðgangsstýringu í háskólum landsins þetta er mat Samtaka atvinnulífsins rektor Háskóla Íslands segir að vandamálið sé undirfjármögnun og það verði ekki bætt með aðgangsstýringu samtök atvinnulífsins kynntu í dag skýrslu sína um áherslur í menntamálum til framtíðar fréttastofa sagði frá því fyrir

helgi að samtökin leggja það til að grunnskólanám verði stytt um eitt ár og að stjórnvöld tryggi leikskólapláss um leið og fæðingarorlofi lýkur önnur tillaga í þessari skýrslu er að tekin verði upp aðgangsstýring í háskólum landsins til dæmis með inntökuprófi og eða fjöldatakmörkunum háskólar glími við þann vanda að fjármagn þeirra ráðist fyrst og fremst af fjölda nemenda en framlög fyrir hvern nemanda hafa ekki aukist þrátt fyrir aukin útgjöld til málaflokksins

erum að líta til reynslu í Evrópu og á Norðurlöndunum

er eina Norðurlandið sem

galopna háskóla öll hin Norðurlöndin eru með aðgangsstýringar og vel flest Evrópulönd við erum eitt af sex Evrópulöndum sem eru með opna háskóla bent er á að árið tvö þúsund og ellefu hafi hagfræðideild Háskóla Íslands tekið tímabundið upp almennt inntökupróf niðurstaðan hafi verið sú að útskrifuðum nemendum fækkaði ekki þótt innrituðum nemendum fækkaði með þessu móti megi nýta það fé sem rennur til háskólanna betur valið er alveg jafn mikið en fólk þarf að taka ákvörðunina fyrr það er eiginlega alveg einstakt á Norðurlöndum hvernig staðan er í Háskóla Íslands hvað fólk er að flakka mikið á milli greina margir eru óvirkir í námi

er ekki vel varið með þeim hætti rektor Háskóla Íslands hefur efasemdir um aðgangsstýringu bendir hann á að

stutt sé í það markmið stjórnvalda að hlutfall háskólamenntaðra verði það sama hér á landi og annars staðar á Norðurlöndum og það náist ekki með því að fækka nemendum hann segir brottfall ekki sérstakt vandamál virknin hér sé rúmlega sjötíu prósent en áttatíu prósent annars staðar á Norðurlöndum ef við höfum það inn í kerfinu

að nemendur fái að velja það sem þá langar til eða prófa eða eitthvað þess háttar þá er það jákvætt hins vegar gerir það alla áætlanagerð erfiðari svo það er bara ágætt að velta þessu fyrir sér en ég myndi segja að virknin sé ekkert svo slæm Jón Atli segir skilvirkni þess fjármagns sem fer inn í háskólann góða vandinn sé undirfjármögnun og að því leyti geti Ísland ekki verið hálfdrættingar á við önnur Norðurlönd þá hefur hann efasemdir um að almenn inntökupróf skili það þyrfti að hafa samræmt stúdentspróf með a prófinu til þess að það gæti virkað

samræmt stúdentspróf en við erum ekki með það og það er mjög erfitt að velja nemendur bara á einhverju svona getuprófi inn í ákveðnar greinar einar þú ætlar að fjalla um menntamálin í Kastljósi í kvöld já ég fæ til

stjórnvöld í Tyrklandi hafa hótað því að senda til síns

heima erlenda ríkisborgara sem gengu til liðs við Íslamska ríkið

Tyrkja var harðorður í dag og beindi orðum sínum helst til Evrópuríkja vitað er að fjöldi evrópskra ríkisborgara snérist á sveif með og hefur óvissa ríkt um örlög þeirra frá því að samtökin misstu mestallt landsvæði sitt ekki hefur komið fram hvenær eigi að senda fólkið heim en Tyrkir segjast hafa í haldi hátt í fimmtán hundruð erlenda liðsmenn

út frá bjargbrún á

á Skaga síðustu ár féll í sjó fram á laugardagsmorgun íbúi segir að enn leynist hættulegar sprungur á svæðinu og varar fólk við

að vera þar að óþörfu náið hefur verið fylgst með bjargbrún

eftir að þar tóku að myndast sprungur vorið tvö þúsund og fimmtán fréttastofa hefur reglulega skýrt frá þessari þróun en svona leit svæðið út í vor miklar breytingar hafa nú orðið eftir að gríðarmikil hrundi í sjó fram talið er að hrunið hafi verið um ellefu á

en þá sjást hreyfingar á jarðskjálftamælum Veðurstofunnar enginn var viðstaddur hér á laugardagsmorguninn þegar

hrundi og þúsundir tonna af jarðvegi runnu hér niður í fjöru Ingólfur Sveinsson fyrrverandi bóndi á Lágmúla á Skaga hefur fylgst vel með svæðinu undanfarin ár hann segir að enn leynist þar sprungur það er ekki að sjá annað en heldur en að það sé hangi uppi enn og þetta er náttúrlega bergtegund sem

það er þykkt malarlag ofan á berginu fela sprungurnar til að byrja með þannig að það eru fleiri sprungur þarna við það svæði sem það er ekki hægt að sjá annað héðan annað en það sé sprungið og hangi uppi enn nú hefur þú fylgst með svæðinu í tugi ára ekki satt og séð það breytast hvernig varð þér við þegar þú fréttir af þessu

maður hefur séð þegar ferðafólk er á labbi þarna á brúninni þá er þetta náttúrulega ekkert notalegt að hugsa til þess en náttúrulega þakkarvert að það skyldi enginn vera þar

þetta skeður yfirlögregluþjónninn á Norðurlandi vestra segir lögregluna meðvitaða um hættuna hann segir að fylgst verði grannt með svæðinu

fer af stað en sem

betur fer var enginn nálægt þegar þetta gerist þannig að það slapp nú til nú var það í

að sprengja bara hreinlega klettinn í burtu til þess að forðast þessa slysahættu sem var hérna var það þá ekki ákveðin léttir að sjá hana falla af náttúrunnar hendi jú jú það er ágætt og töluverður léttir að sjá að þetta þetta er farið og þetta fór svona eins og það fór miðborgin verður áfram dýrasta hverfi höfuðborgarsvæðisins þótt fasteignaverð í nálægum hverfum nálgist

þar þótt margar íbúðir í miðbænum standi auðar seljast þær á endanum segir sérfræðingur á húsnæðismarkaði á fasteignamarkaði er gjarnan talað um svokallað

það er munurinn á fermetraverði í miðborg Reykjavíkur og öðrum hverfum höfuðborgarsvæðisins undanfarin ár hefur þetta álag verið um tuttugu prósent en samkvæmt nýjustu tölum er þetta álag að hverfa árið tvö þúsund og sautján var

meðalverð í miðborginni tuttugu prósentum hærra en í nálægum hverfum það sem af er þessu

hefur söluverð nýrra íbúða í miðborginni einungis verið sex prósentum hærra

ein skýring er sú að eftirspurn eftir íbúðum til skammtímaleigu eins og með Airbnb hefur minnkað þá kann neikvæð umræða um miðborgina meðal annars í tengslum við framkvæmdir á Hverfisgötu að hafa áhrif

mikið af nýjum íbúðum

verið að byggja í nágrenni hundrað og eins eins og til dæmis á Hlíðarendasvæðinu á Kirkjusandi og Vogahverfi þannig að þau hverfi eru að byggjast upp og það hefur náttúrlega áhrif

þetta sést ef þróunin í tíu dýrustu hverfunum samkvæmt fermetraverði er skoðuð nánast engin hlutfallsleg verðhækkun varð á fasteignum innan Hringbrautar og Snorrabrautar á meðan hlutfallsleg hækkun á Seltjarnarnesi var sautján prósent á sama tíma hækkaði fasteignaverð allnokkuð í nágrenni miðborgarinnar svo sem í Fossvogi Hlíðum og

bæði hafi vaxtalækkanir jákvæð áhrif og stórir árgangar séu að koma út á markaðinn í fyrsta sinn sá hópur er hins vegar líklegur til að horfa til miðborgarinnar við fasteignakaup og því hefur verið velt upp hvort of geyst hafi verið farið í byggingu

dýrra íbúða á svæðinu margar þessara íbúða standa auðar og þótt vissulega geti tekið tíma að koma þeim í sölu óttast Magnús Árni ekki að þær standi auðar til langframa það

því að eftirspurn verður áfram til staðar lögregla í Víetnam hefur handtekið alls tíu manns í tengslum við rannsókn á andláti þrjátíu og níu Víetnama í flutningabíl í Bretlandi í síðasta mánuði breska lögreglan leitar tveggja manna sem eru grunaðir um aðild að málinu embættismenn eru komnir til Bretlands til þess að aðstoða við það að bera kennsl á þrjátíu og níu lík sem fundust

á Englandi fyrir tæpum tveimur vikum víetnamska lögreglan greindi frá því í morgun að hún hefði handtekið átta manns um helgina til viðbótar við tvo menn sem voru handteknir fyrir helgi talið er að flest fórnarlambanna hafi verið frá fátækum héruðum í Víetnam yfirvöld þar í landi hafa heitið því að uppræta hópa sem stunda ólöglega flutninga á

til Bretlands í Bretlandi hafa yfirvöld ákært tvo fyrir manndráp tuttugu og fimm ára bílstjóra

sem líkin fundust í og annan tuttugu og þriggja ára karlmann þeir eru báðir frá Norður Írlandi breska lögreglan leitar einnig tveggja annarra Norður Íra bræðra á fertugsaldri sem eru grunaðir um aðild að málinu málið hefur vakið mikinn óhug og einnig umræðu um smygl á fólki sem

leitar betra lífs í öðrum löndum þingmenn á breska þinginu hafa haft orð á því að stefna stjórnvalda í málefnum flótta og

þarfnist endurskoðunar lokuð landamæri neyði fólk til þess að fara hættulegri leiðir og leita á náðir smyglara starfsmenn RARIK verktakar og Neyðarlínan hafa lagt mikið á sig í Austdal í Seyðisfirði undanfarnar vikur til að koma íbúum Mjóafjarðar í traust fjarskiptasamband leggja þarf ljósleiðara og rafstreng um viðkvæmt land fleyga hann niður í klappir steypa niður í ár við erfiðar aðstæður RARIK menn eru að leggja upp frá Seyðisfirði og eiga langan vinnudag fyrir höndum til að komast upp í

þau eru létt og fara betur með landið en jepparnir

við þurfum að fara yfir mýrar það er skárra þegar það er frost en það er hláka

gætum lent í einhverju brasi á leiðinni upp núna í drullu leiðin upp þennan liggur um gamlan slóða stóru vinnuvélarnar hafa skilið eftir sig djúpa pytti og ekki er í boði að fara út fyrir slóðann því landið er viðkvæmt ákjósanlegasti tíminn til framkvæmda var í sumar en hann rann mönnum úr greipum vegna þess tíma sem tók að fá öll

tilskilin leyfi drullan hefur verið gríðarlega erfið viðfangs því hérna sökkva öll tæki á kaf við erum búnir að beita aðferðum eins og að skrúfa í sundur gömul kefli og þau virðast bara sökkva í drulluna líka en

einhverjar skemmdir eru alltaf óhjákvæmilegar í svona framkvæmdum þegar þarf að koma stórum tækjum yfir viðkvæmt land en í þetta skipti þá ákváðum við að fara alltaf eins og ég segi sömu leiðina þannig að það væri þá bara rask á litlu svæði sem við

koma til með að eyða mikilli orku í að laga eftir okkur fyrir tveimur árum var lagt yfir

í Mjóafirði hæst í um níu hundruð metra hæð núna er lagt bæði í Austdal og í Mjóafirði og lokið við tengingu ljósleiðarans erfitt hefur reynst að fleyga klappir en strengurinn þarf að fara um níutíu sentimetra niður í jörðina þá þurfa strengirnir að fara yfir tvær ár sem renna á klöpp þar hefur þurft að steypa í skurðinn er útbúin í strigapoka og

út í ána þegar RARIK og Neyðarlínan verða búin að leggja þennan ljósleiðara um

loks í almennilegt fjarskiptasamband þeir voru

í tuttugu daga síðasta vetur en nú eru aðeins nokkrar vikur í að ástandið lagist til frambúar einn þeirra sem hefur unnið hörðum höndum að verkinu er Sveinn Guðjónsson verktaki og hans menn ekki síst fyrir tveimur árum þegar þeir komu strengnum yfir hæsta hjallann í hörðustu klöppunum fara menn stundum aðeins hálfan til heilan metra á klukkutíma

mikil fleygun og bara erfitt land og svo hefur tíðin ekkert verið að leika við okkur það rigndi nú fyrstu þrjá vikurnar núna stóru dropunum og allt búið að vera á floti þannig að þetta hefur svo sem ekkert verið dans á rósum en við sigrum þetta kaupendur íbúða við í Mosfellsbæ hafa sumir verið á vergangi í rúmt ár vegna tafa á afhendingu

til fjögur í Mosfellsbæ hefur dregist í um átján mánuði og er heildarkostnaður við byggingu orðinn þrjú hundruð milljónum meiri en áætlað var verktakinn er gjaldþrota og félagið sem stóð fyrir framkvæmdinni er einnig á leið í þrot kaupendur sem fréttastofa hefur rætt við hafa ekki viljað stíga fram þar sem málið sé á viðkvæmu stigi varðandi greiðslur og mögulegar bótakröfur dæmi er um par sem keypti íbúð í húsinu í júní tvö þúsund og átján og fékk loks afhenta í síðasta mánuði ári eftir áætlaðan afhendingardag á meðan fóru þau á milli skyldmenna og þurftu að koma búslóð sinni í geymslu Sigurður Helgi Guðjónsson formaður Húseigendafélagsins líkti ástandinu við jarðsprengjusvæði í hádegisfréttum RÚV í dag kaupendur ættu að vara sig og leita lögmannsaðstoðar samkvæmt heimildum fréttastofu hafa margir brugðið á það ráð

e h f sagði í fréttum RÚV á föstudag að verið sé að undirbúa lögsókn á hendur Sturlu Sighvatssyni fyrrverandi stjórnarformanni þá var haldinn sáttafundur með lögmanni húsfélagsins og lögmanni fyrir helgi en málið er sagt á mjög viðkvæmu stigi leikskólinn á Patreksfirði er í annað sinn á nokkrum árum orðinn of lítill elsti árgangurinn hefur verið fluttur í grunnskólann svo börnin komist fyrir börnum á leikskólanum

Patreksfirði hefur fjölgað mikið frá tvö þúsund og átta árið tvö þúsund og þrettán var ljóst að skólinn var yfirfullur við tókum bara fleiri og fleiri börn hvorki börnunum upp á að vera í svona mikilli kös svona þrengslum svo var byggt

kálfur keyptur og settur hérna við og þar var sett elsta deildin og enn þá eignuðust foreldrarnir fleiri og fleiri börn og bærinn stækkaði og fjölgaði fólki og nú aftur stóðum við frammi fyrir því tvö þúsund og sextán sautján þá

ekki lengur grípa þurfti til frekari aðgerða og var elsta deild leikskólans flutt í grunnskólann Patreksskóla og þannig sett bót á málin þar með verða þrjátíu og átta börn frá fjórtán mánaða upp í fjögurra og hálfs árs í leikskólanum í vetur Hallveig segir þetta þó ekki

ákjósanlegt og ljóst sé hvað þurfi að gera já bara nýr leikskóli bara flottur nýr leikskóli ég er meira að segja búin að benda sveitarfélaginu á hvar hann á að vera og allt en en hvað verður það veit ég ekki og veðri norðaustan átta til þrettán metrar á sekúndu á Vestfjörðum og við suðausturströndina á morgun annars hægari breytileg átt bjart með köflum einkum norðan til en snjókoma eða él suðaustanlands frost víða á bilinu eitt til átta stig en frostlaust við ströndina á sunnanverðu landinu Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir

spennan var mikil í toppslagnum í karla í handbolta í gærkvöld þegar Afturelding og haukar áttust við lewis Hamilton er heimsmeistari í formúlu hann vantar aðeins einn sigur til viðbótar til að jafna met

Bayern eru í þjálfaraleit og stjóri tottenham skilur ekkert í því að min son hafi fengið að líta rautt spjald félagsmálaráðherra stendur með nýjum forstjóra Vinnueftirlitsins og segir ólguna þar

sem hún var skipuð til að ná í gegn öryggissveitir í Írak skutu á mótmælendur í Bagdad í dag og

látist tugir eru særðir eftir daginn en mótmælin standa enn yfir hugnast ekki að taka upp inntökupróf eða fjöldatakmarkanir við deildir skólans líkt og Samtök atvinnulífsins leggja til hann segir vandann liggja í undirfjármögnun en ekki fjölda nemenda á Skaga hrundi um helgina bergfyllan sem áður stóð nærri fimm metra út frá bjargbrúninni er nú um tuttugu metra hár haugur af grjóti í fjörunni starfsmenn RARIK og verktakar hafa staðið í ströngu við að koma ljósleiðara og rafstreng til Mjóafjarðar eftir miklar rigningar breyttist þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í sjónvarpi

rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV

segjum þetta gott í bili veriði sæl